من اسوأ الوظائف التي لا احبزها الوظائف التي يكون بها التعامل مع الجمهور، لآن الجمهور لا يوجد شيء يرضي الجمهور، لا يوجد أي أحد يرضى عنك، رضي عنك واحدا لا الأخر يرضى عنك.